طبعا الرياضة اللي بنفضلها واجد واجد هي ونحبها ونحب دايما نلعبها هي رياضة كرة الطائرة حلوة فيها قفز وفيها هكي جري وجميلة جدا جدا عرفت وفيها قصدي يعني الإنسان هنا يحاول يجعد يتمرن يلعب بها يكون جدا مبسوط فيها، حتى السباحة حلوة خاطر نحب البحر هلبا.